Mìŋ diiyà hmɔ̀ɔ̀ɛŋ ka jȧȧ kpoòɛ hmɔ̀ɔ̀iŋ, sèè e kpoòɛ jele, ka gùà jɔɔɛ̀ sùà tìyèe taai, kaiŋ sìà kpoòi, ka ɓèmè maŋ hɛiŋ jɔa kaa sià, ka dììyà hmɔ̀ɔ̀ɛŋ, e jèlà, e jɔ̀àà. E wùìyèɛ nɔŋ mìŋ siyoo lɛ̀, mìŋ wuuwà nɔŋ e wùìyèɛ mìŋ sio sɔ̀ngɔ̀ e nyɛ̀nɛ̀ŋ e ja lii e jɔ̀àà lɛ, miŋ fòo ɓɛìŋ sìà wùìyè, kɛ̀ kȧiŋ noo sìȧ, è jeeyàa naàŋ nɔŋ kaiŋ dèèyè jɛi yoo jeè until e gbiŋ e jɔ̀ȧȧ, kaiŋ kaiŋ, kɛ̀ kȧiŋ noo gè kɛ̀ yè jɔ̀àà lii.